إيه حيواني الأليف المفضل؟ بحب جدا جدا الخيول بحب أوي اركبها وتجري بيا وبحب اتمرن خيل كل فتره وتاني حاجه بحب القطط بحب القطط جدا، بحب تقعد تتمسح فيا وتدلع، بحب اقعد كل شوية احسس عليها واشيلها ومش عارفه ايه، بحب لغة الحب بتاعتهم عشان هما لطاف اوي بحب مثلا لما باجي ألعب معاهم وكمان الخيول بحب أحسس عليها وألاعبها وكدا